افضل الطهي وتناول الطعام في المنزل، لان ذلك يتيح لي التحكم في المكونات الصحية والتحكم في النكهات، واستطيع تجرب يعني تجربة وصفات جديدة، كمان تكون الاجواء في المنزل تكون اكثر راحة وتجمع العائلة والاصدقاء، بينما الذهاب للطعام المطعم ممتع، لكن الطعام المنزلي له قيمة.